الحكومات خصها اولا تفك المشاكل ديال الارض المشكل ديال البيئة المشاكل الاجتماعية. المشاكل ديال الافراد المشاكل الماديه. عاد ديك الساعه تنتقلوا للفضاء حيت اذا كان الانسان مرتاح في الارض وكلشي متوفر يتمكن ليه انه يمشي للفضاء ويكتشفوا بكل اريحيه لانه اوريدي حقق الانجازات في الارض